Mankaza ny thanksgiving ny olo a Kanada agny. Io moa zany da tsy ino fa fankalazà ny famokara i io izay fomba itoviazandreo amin'i Etazonia fa saingy fotsiny gn agny Kanada da amin'ny vola oktobra igny no anaovandreo azy.